<hesitation> Dité sa kafé, ah magnano akone iaho zany kafe aloha e tena tiàko, iaho ndraindraiky avao mihigna dite, gn'antony de zao, iaho refa ande hiasa da hitako a tena mahazoazo aigny za refa avy misotro kafe, na ohatra hanisika hoe ande hikotragna koa ah hitako hoe mamelivelively aby raha ame aiko refa ande hikotrana ah avy nisotro kafe.